Biz birinchi marta uchrashganimizdan beri siz juda o'zgargansiz. Bilmayman, nega bunaqa bo'lib qoldingiz? Bunaqa o'zgarishingizni men o'ylamagan edim. Nega o'zingizni bu tariqa tutyabsiz? Nimadir sodir bo'ldimi? Qanday muammo bor? Shu haqda iltimos menga aytsangiz va uni birga hal qilsak.